في يوم كان في عاصفة شديدة و في سفينة طلعت على الشط من البحر و كانت سفينة غربة جدا بدأ ييجي مجموعة من الناس الباحثين و بدأوا يستكشفوا السفينة دي و يشوفوا فيها ايه لقوا فيها خرايط و لقوا فيها دهب و الماظ و دي كانت سفينة اكتشفوا بعد كده انها كانت سفينة لمجموعة من البحارين نازلين يستكشفوا حاجات تحت المياه و دي كانت خريطة الدهب و الالماظ الموجود تحت المياه